Ewagumuna, maguli aonai moni gena vekwaku kiaka, e kamuna, aunilimalima verenagi irauirau, ge kalarana kwalana, wovagi, pe gia ria laninai, ila mageria moni mageria rinaa, na, aowo aowo auna kauna e raka ila no ai ge vererena, maguli aunai. Verenagi kamu iwa vagina ka kauna e raka e monina, verere pene veamai agia pa, o pe kila ripa, emonina ia gera vekwakunagi maparara pene vaiki ripara pa, magulinamana maki ia pene veniri para pa, eila e vaveovo e ugamagi kamura rekea ia maura, kopura kopurana pe giaria, vanuga aonai aunilimalima vovagi a giarana, moni inagulura kamura namara ge kalana voivoi aura kamura namara ge wa agirana, inagulu kamu, iwa vagira mai ge kalana moni kamuna pe veamai ia gia- ge inaguluna, na au kianamo e miana kauna eraka, ila mageria moni o aikina, vekwakunagi, ila maparara ge rawali veana, no va gelegele au kopuna geku ai para kilagia au, makina ave kwalavina, geku numa kwaluna aonai, lani rekea au kimukimu ga kalana, va veovora rekea ga kalana ge ugamagirana maga ve kala venirana kwalana Oma kopura kopura magulina aonai, rakau aina pa rawalia auna wa moni aina pa rawalia auna wa raka aina ge inagulu agiana, ai gema, a- ririwa aura aina ga api riparana o aunipara pene vakavagira aura, aina ge apirana, auna auna wa raka, wa kava kava nai o wa raoparana, no pe kila ripa, verere, e veamai agiana. <silence> Na lani rekea, eia, a e wala auna aunana, rina auna pe gia laninai ia magena rina wo, magena moni kamu na, puka aonai pene au va veovoka pana kilagia ia verere auna auna, a e rawaliana aurai e verenagi, iana e ora pa vagele ripa, pa, moni, ia aunaauna verere eveamai agiana pa, kila va gele gele ka ma e kilana, moni ia, rakava lamuna, pene oi gemu ai, e moni pene kamu, oi vekwakunagi e ve kala woi irauirau aorai makira, pene va laka oa ripamu, verauleai ve veovo rekea pana kilagira, magena rinaa a magena moni, aunilimalimana, ia gena vearawa makina pene rakava ripa kwalana verauleai ma ugamagi irau irau niuniu ririwamagina, o ma- apora ririwana ia genai pene ao, wanana wa raka, ia gena maguli aonai pa gena numa kwaluna aonai, ve kala vekala e vekwakunagi Pene veamai agi ripa, aurai, no magama giana wa raka monina, vivi e vekwakunagi, maki e veamai agiana. Aurai, ia kava lualua e giaria e wagumuna ia e magena nama e magena rakava. Gena nama auna pakilagia wa raka, ia no ia e gia aorana auna veaina. Aunipara, vakavagina aura ia e venirana, ga api ripa rana pene ia gerai, moni wagia. Vanuga aonai inagulu kamura rekea gga wailarana no vevoi, kwarea, wa aura veaira aorai, ia gerai moni wagia wa inagulu, ga va guguluana moni gena, nama kauna wa raka verere e ugamagi namara, e va gugulurana kavanai, moni wana iana ge api rageana, gena nama kavana. Na ema rakavana kavana, veririwamagi aonai ia ema va laka oana riparana, ia gera lani makina kamuvagi ga ao ripana, no ia moni kamuna pe apia, pe au koukoua wa veaolea ga kala kamu kamuao, wa laninai aunilimalima wovagi ia wovagi gerai ai, vekwakunagi, e ve kalaovo, e veamai agi ripa, aura pene pe ugamagi nama gena, ia, ia pene giaora auna, na gena raopara rorirorinai pe inagulu agia ia pene vakavara e pene, laugara gena, na ugamagi, leara e kalavo kalavo leara aorai, ia pene pe lakagioa ne ia wa Ga leana wa raka wanana, vekwakunagi, e keo raoparana ia gerai pene va maai ripa, aurai au ugamagina e moni e raka ia nama, ia pene vakavara maguli aonai, magi aonai, ia makina pene va, lakaoa riparia, aurai ugamagi lualua pene gama va kopurana aonai ia maaura kopura kopurana e ugamagi pe gia wa raka ia arigi kavai, pe ruga, ve ririwamagi e, ririwa rakava rakavanai pe ruga pa, maguli namana pene venira ulurana moni, pe vealea agi